﻿फॉर्मल पैंट कटिंग ब्लेजर ओर शर्ट के साथ पहन सके से जींस को कैजुअल ओर कैजुअल नॉर्मली पहन सके छ ओर जैकेट के साथ भी पहन सके च जोगर पेंट और टी-शर्ट वर्कआउट का टाइम पहन सके च। और कार्गो पैंट कार्गो पैंट का कादई ट्रैकिंग वगैरा में पहन सके च और स्लिम फिट पैंट सलीम पेंट भी च कैजुअल ओर नॉर्मली भी पहन सके से प्लाजो प्लाजो गर्मी के टाइम पर पहन सके से काम आवे च और ट्राउजर हो गया ट्राउजर ऑफिस में जावे तो वह पहन सके च।